بيت احلامي بسيط ، احب يكون بيت احلامي ما معقد من ناحية الالوان والديكورات ، احب يكون بينو حديقة وبيها نباتات كثيغا ، وسجغ تكون ظل للبيت ، وشتلات موسميي بيها وغد وغيحتا طيبي ، واحب اعمل بالبيت مالتي مسبح داخلي ويكون حولينو نباتات ظليي وكغيسي وميز حتى اقعد وتونس بالمنظر مال ماي والخضاغ مال نباتات.